जब हमन डर शब्द सुंथन तो मन अंदर काँप जाथे। मन में विचार आथे जेकर कई प्रकार होथे एनीमियता। जब हमन एनीमित्या रखते तो डर लगथे। खतरा डर हमन ला संभावित खतरों से आगाह करथे। असफलता जब हम केहू काम में असफल हो जाथि या हो सकत है। तो डर लगथे डर कभी कभी अकेला अउ असहाय दिखाते लगथे। लेकिन डर हमेशा बुरा नही होथे।